طبعا يعني خلني أجول لك مثلا <hesitation> يعني إذا إخترنا الأرقام من <hesitation> سبعة، أربعطعش، تسع يعني إذا جمعناها فبتكون العملية كالتالي <hesitation> سبعة زي أربعطعشر <hesitation> يعطيك يعني واحد وعشرين، بعدين يعني نظيف <hesitation> تسعة فتصير واحد وعشرين زي تسعة تساوي ثلاثين، يعني النتيجة النهائية هي ثلاثين وسهل صح? يعني أرقام بسيطة لكن الجمع يوظح كيف يعني ممكن نوصل لنتائج أكبر?